madaniyatimda bir qator an'anaviy taomlar mavjud. Ularning orasida palov, manti va shirinliklar, masalan, pahlava bor. Palov bu go'sht, sabzavot va guruchdan tayyorlangan mazali taom. Manti bu bug'da pishirilgan, go'sht va sabzavot bilan to'ldirilgan piroglar.